يعني أنا أكثر شي يعجبني في الناس هي صفاتهم الداخلية متل الصدق والأمانة والخلق الحسن وأحيانا يكون عنده قلب طيب ويحب أن يساعد الناس حب الناس اللي بتكون واثقة في نفسها ومستقلة بس في نفس الوقت تكون متواضعة ومتسامحة مع الآخرين وأيضا يعني بالنسبالي الصفات الخارجية أنا أحب أن تكون الناس مرتبة ونظيفة ومهتمة بمظهرها وأيضا أحب الناس اللي عندها حس الدعابة وبتقدر تخفف الأجواء